साबुन से कथी कथी काम होइया साबुन से । हाथ दहोय के मिलैया उकेबाद नहाया खुना साबुन बारी काम लागैया । पूरा देह के क्लीन करदीयए साबुन से आ उके बाद साबुन से । मज़ा से कपड़ा ढोयाके मिलैया कपड़ा ढोईसी त पूरा चक चका जाइया । कपड़ा साबुन से जतना सर्फ से न चक चकका या ।